<hesitation> mampiavaka kilitioran̈y Italia ndraiky, misy andreo patrimoany kilitiorely amin̈any ao, avy eo a misy an̈y Vatikan, izy io zen̈y plasy misy an'i Papa, <hesitation> misy anireo kôlize àby ren̈y de maro zen̈y torista mpandalo Italia ao.